پښتو زما اصلي ژبه ده او ټوله کورنۍ غړي په دې ژبه خبرې کوي، خو سره له دې دری یا فارسي هم پوره پوهیږو، او ځینې کورنۍ غړي په دې ژبه هم خبرې کوي. زما په آند پنځه څلویښت میلونه وګړي په پښتو او او تر سلو میلونو پوري وګړي په دری او فارسي ژبو خبري کوي.